gott kvöld barnaverndarnefnd Reykjavíkur sætir gagnrýni fyrir að hafa ekki brugðist við því þegar tilkynnt var um að starfsmaður á meðferðarheimili og stuðningsfulltrúi barna væri barnaníðingur tvennum sögum fer af því hversu oft var tilkynnt um manninn til Barnaverndarnefndar en þar á bæ segja menn að aðeins einu sinni hafi verið tekið á móti slíkri tilkynningu en vegna þess að þolandinn hafi verið orðinn lögráða hafi er sest hjá Einari velkomin Regína

og þetta er ykkar málaflokkur hvernig hafa tekið á þessu máli sko Barnaverndarnefnd er sjálfstæð nefnd en starfsemi starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur heyrir undir velferðarsvið eins og fjölmargir aðrir málaflokkar nú ef þú ert að spyrja mig hvernig við höfum tekið á málinu eftir að það

kom til okkar núna átjánda janúar að þá var brugðist mjög skjótt við með því að skoða atvinnusögu þessa einstaklings finna öll þau börn og unglinga sem hann hafði unnið með senda þeim bréf tvö hundruð tuttugu og einn fullorðinn sem fékk sem sagt bréf frá okkur með boð um viðtal í

þrjátíu og sex börn sem verið er að tala við núna það er búið að tala við meira en helminginn og ég á von á að þessum viðtölum við þau ljúki núna á næstu tveimur dögum en ef þú ert að spyrja mig um árið tvö þúsund og átta um þá tilkynningu sem við höfum sem sagt upplýsingar um frá einstaklingi sem að lét okkur vita núna fyrir nokkrum dögum að hún hefði hringt inn árið tvö þúsund og átta að þá er það mjög miður við finnum ekki nein merki við finnum ekki að það hafi komið inn tilkynning hún er ekki skráð og það er mjög miður og ég hef óskað eftir því að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar fari yfir þetta mál

til þess að athuga hvað hafi farið úrskeiðis en þið lítið svo á núna þessari frásögn eða hvað við veljum að trúa því það hefur líka komið fram að að í fjölmiðlaumfjöllun að það hafi verið hringt árið tvö þúsund og tvö og við erum að leita að þeim einstaklingi sem á að hafa hringt þá og við höfum engar upplýsingar í höndunum um það nú varðandi tvö þúsund og þrettán tvö þúsund og fimmtán og tvö þúsund og sautján sem kom fram núna í fréttatímanum í

kvöld mér brá nú svolítið mikið að það eru tilkynningar til lögreglu sem að bárust okkur ekki og það er staðfest frá lögreglu en þetta er náttúrulega stórt mál tvö þúsund og átta þá er þarna verið að tilkynna um brot hjá pilti sem þá var orðinn lögráða á sama tíma er þessi starfsmaður ykkar sagður vera að misnota tólf ára dreng og þeirri misnotkun lýkur ekki fyrr en tveimur árum eftir að tilkynning berst ykkur hver ber ábyrgð á því og hvernig ætlið þið að bregðast við sko þarna eins og ég fæ þessar upplýsingar að þá er hringt tvö þúsund og átta vegna brota og þá er um að ræða viðkomandi hefur sagt við okkur að hún hafi tilkynnt

það að þarna er en þú ert að vísa í þann sem kærir núna í haust já já þetta er mjög alvarlegt þetta er grafalvarlegt mál og það sem er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur við erum að fara af stað með áhættugreiningu í kjölfar á þessu máli á allri svona starfsemi fyrir börn og unglinga á vegum barnaverndar vegna þess að það er mjög mikilvægt að fólk geti treyst því að nú eru komnir átta líklegir þolendur fórnarlömb þessa manns það hefur verið svolítið í umræðunni einhvern veginn svör frá ykkur um að þetta hafi ekki verið beinlínis skjólstæðingar ykkar lítið þið svo á

þeir hafi tengst honum einhvers konar fjölskylduböndum eða

vina kunningja tengslum einhvers konar lítið þið svo á að þeir séu ekki skjólstæðingar ykkar að sjálfsögðu er nú held ég lögreglan sem hefur komið með þessar tilkynningar að þessir aðilar hafi ekki tengst velferðarsviði eða þeim sem að viðkomandi var ráðinn til þess að sinna þetta eru því miður þá þá virðist vera að viðkomandi hafi tengst þessum börnum átt í svona langvarandi samskiptum við þau til þess að skapa traust og það er ekkert óþekkt í þessum málum hann er stuðningsfulltrúi hann er hann er á vegum borgarinnar sem stuðningsfulltrúi í húsnæði sem að borgin greiðir já og hann er að brjóta gegn börnum þar við lítum auðvitað á þetta mál mjög alvarlegum augum eins og ég segi og munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að komast að því hvað gerðist árið tvö þúsund og átta en það er kannski mikilvægast af öllu núna er að fara yfir alla okkar starfsemi áhættumeta hana og reyna að fyrirbyggja að svona nokkuð geti gerst að það sé ekki starfsmaður á

okkar vegum sem sé að misnota þá börn þó hann sé ekki ráðinn til þess að sinna þessum tilteknu börnum af okkur þá er hann eins og þú segir í húsnæði á okkar vegum við vitum það því er lýst þannig að móðir þolanda lýsir því að hún hafi leitað til þessa manns vegna þess að hann var stuðningsfulltrúi hann er í ykkar skjóli í raun og veru þetta er ekkert óalgengt að þessir einstaklingar því miður og það er líka mikilvægt að skapa ekki falskt öryggi við erum með því miður barnaníðinga víða um samfélagið og við sjáum þetta nýlega dæmi frá Bandaríkjunum fimleikaþjálfarinn og læknirinn

og þeir eru sérstaklega lagnir þessir aðilar við að koma

sér í störf með börnum og unglingum en auðvitað er það okkar að reyna að tryggja eins og við mögulega getum að svona einstaklingar séu ekki að vinna með okkar viðkvæmu hópum hvernig ætliði að gera það þið eruð með bakgrunnsathuganir fólk gefur samþykki sitt fyrir því að þið leitið á sakavottorði þarf að skerpa eitthvað á þessu já ég átti mjög góðan fund með félagsmálaráðherra í morgun og hann hefur verið að ræða við fleiri aðila og við erum sammála um það að það þarf að útvíkka þessar heimildir þannig að við fáum líka upplýsingar um það ef það er grunur ef það hefur komið fram kæra til dæmis þó hún sé fyrnd þannig að við þurfum í raun og veru að hafa auknar heimildir til þess að geta kannað svona aðila við höfum svona á undanförnum árum verið að líta til baka og við sjáum Breiðavík

ýmis konar úrræði fyrir fatlaða og og fleiri þar sem að hefur verið gegndarlaust ofbeldi og misnotkun það sem þið eruð að gera í dag ég hef oft sagt það að mig langar ekki að vera í þeim sporum að horfa til baka og hugsa hvað hefði ég getað gert árið tvö þúsund og sautján eða eða átján þannig að ég held að við þurfum alltaf að fara yfir starfsemina hjá okkur með gagnrýnum augum og við þurfum að velta við öllum steinum og ég er mjög hrædd um það að við séum bara búin að sjá toppinn á ísjakanum metoo byltingin er að gera það að verkum að það eru margir að koma fram sem hefðu ekki komið fram ella og það er mjög

og það er aðdáunarvert þegar ungt fólk eins og í þessu tilviki fyrir þá sem koma á eftir það er líka ykkar að sýna ábyrgð og axla hana maður veltir fyrir sér þarna gerist það að það er tilkynnt um barnaníðing starfsmann ykkar sem vinnur með

er treyst af ykkur til þess að vinna með börnum ég veit að það er voða auðvelt að fara út á torg og segja heyrðu það þarf að reka einhvern en ég hugsa að fólkið heima sitji og spyrji sig þarf ekki að reka einhvern

á enginn að axla ábyrgð á því að hafa ekki látið þetta tryggt öryggi þeirra sem að maðurinn misnotaði á þessu máli áður en ég svara þessu takk fyrir komuna hingað takk tala um neytendamálin ekkert starfsfólk og fleiri verslunarkeðjur hafa verið að þróa svokallaða snjallbúðir Valdimar er þetta framtíðin já ég myndi halda það þetta væri framtíðin við munum sjá tækni koma inn í smásölu þannig að framtíð

smásölu mun breytast mikið þar sem að við munum nota meira snjallsímana okkar til að versla og alls konar bið og erfiði eins og til dæmis að bíða við kassann eftir eftir því að komast og greiða fyrir vöruna líður undur lok þannig að í þessari búð Amazon Go þar kemur fólk inn geturðu aðeins útskýrt fyrir okkur hvað er það sem gerist í svona búð þar sem enginn vinnur ja já

vinnur þar jú það er að aðstoða fólk við að finna vörur og finna út úr tækninni þar er líka maður sem að athugar kannski skilríki hjá þeim sem eru að kaupa áfengi en þú kemur inn bara og þá

það er fjöldinn allir af myndavélum í loftinu er tengdur svona algrímum sem að læra og meta það hvort þú hafir tekið vöruna eða ekki þannig að það er eins og þú sért að stela fyrst en svo svo kemur það í ljós

þú hafir keypt vöru þekkja þá þessar myndavélar andlitin á á fólkinu ekki það sem Amazon er með en það sem Kínverjarnir eru að þróa þar er það

eða andlitinu andlitið er greint þannig að við birtum mismunandi eftir hvort að andlitið er kona eða karl eða ungt eða gamalt og svo framvegis það var einmitt fyrir nokkrum árum þá vorum við með það í fréttum hér að að breska verslunarkeðjan væri einmitt að þróa

sem gætu talað við þig sagt þér ef þú þyrftir að kaupa klósettpappír eða eitthvað því um líkt er þetta einhvers staðar orðið að veruleika við í h r erum að finna með finnskum háskóla þar sem við erum að prófa þetta þar er helmingurinn af skjánum eru auglýsingar og helmingurinn af skjánum

við þig og getur hjálpað þér að finna vöru þú bara notar þetta eins og Google leitar að vörunum og tæknin sýnir þér hvar vörurnar eru tæknin sýnir

þú ert að spá í einhverjum fisk þá sérðu kannski uppskriftir eða hvað annað þannig að það er sem sagt verið að einfalda vöruval neytandans og í rauninni eru kerrur í framtíðinni líka sjálfkeyrandi þær þá líka kannski sagt manni hvað er langt síðan maður keypti síðast

eða stingur þetta upp á vörum fyrir mann til að kaupa með einhverju öðru

Amazon og það sem er að gerast í Finnlandi eða bara alls staðar þá er þetta allt snjall þetta

utanumhaldið um allar þessar upplýsingar þetta hljóta að vera gríðarlegt magn af upplýsingum sem að búðirnar eru þá að safna um hvern og einn einstakling ekki rétt já Amazon er núna með tilraunaverslun og fljótlega munu þeir búa til tvær aðrar verslanir þetta er frekar lítil verslun sem þeir eru með núna fyrst opnaði hún tvö þúsund og sextán bara fyrir starfsmenn núna tuttugasta og annan janúar þá opnaði hún fyrir almenna neytendur svo eru uppi hugmyndir um

tuttugu verslanir það lag á netinu að þeir væru að spá í tvö þúsund verslunum þetta er bara Amazon stefnan vöxtur vöxtur vöxtur vöxtur um tilraunir gögn og greiningar og læra á neytendur til þess að bæta upplifun okkar og græða

geta þeir ekki líka grætt á þessum upplýsingum með því að selja þær jafnvel áfram til framleiðenda jú eflaust

Amazon vinnur og hefur gert það lengi unnið með

öllum þessum stóru fyrirtækjum og þeir hafa meira að segja til þess að geta fljótari að afhenda vörurnar að hingað til höfum við verið í vefverslun og þar fáum við allar þessar upplýsingar um hver er að koma hversu lengi er hann hvað kaupir hann

þessar upplýsingar og trúlega meira kemur í ljós notum þessa tækni þannig að

raunverulega bara komnir á stera og lækkar þá vonandi vöruverðið í leiðinni ekki rétt ég lofa engu um það takk fyrir komuna í Kastljós Valdimar

við viljum gjarnan beina því til ykkar að senda okkur ábendingar á

punktur is hafiði einhverjar veriði sæl